Pos ain alimentus que te puein queal un sabol malu ena boca, un alientu malu o mesmu un heol. L'aju, la cebolla, angunus pecis o las especiis huertis. Peru me creu que tamién ain más cosas tras del sabol malu de boca. Tien que sel anguna cosa dela frora dela tripa o delos dientis que no se lavan bien, o tamién del tabacu, porque ai caúnu paí qu'echa un heol que te cais patrás delo que hiedi aquellu.